Za zen̈y koa fa mahita kolera bile marìny àby io, raha navy an̈aty jerinakà direkty zen̈y kolerany tenìn-drô mpianatra amin'ny masera àby io. <laughs> Zen̈y ziô ny azoko onon̈o. Aviô midika mpianatra zen̈y zio aminakà.